﻿Jukuraiñovi kua mbaravikipe, <hesitation> oime yave ajata keti, vacacionespe, se familia ndie, jare oimeyae anoi mopeti jardin aiugueva, jaetaviko se vecinope jare aiporuta supe ikaviva, opaete yemboromboete rupi omoaki vaera se jardin oime yave mbapoti, ñanarairai, jokuape oiva aguiyearavi omano, jare aeyatavi supe kondiciones aguiye vaeravi aeyaiño supe